Дар табиат ҳайвонот бо андозаҳои гуногун зиндагӣ мекунанд. Аз ҳама хурд мурча аст, ки хеле зирак ва коргар мебошад. Баъди он гунҷигкҳо. Сипас, ҳайвоноти хонагӣ ба мисли гурба ва саг. Баъди онҳо гӯсфанд ва асп меоянд. Дар зиндагии деҳот нақши муҳим доранд. Аз онҳо калонтар гов аст, ки барои инсон хеле муфид аст. Ду ҳайвони аз ҳама калон ин аввал фил ва баъд аз он кит мебошад.